sonndu e waɗa navigating to ɓangay dow huutinirki e, e lewru, e kuutinira e lewru, sonndu huutinira e naange, sonndu huutinira e koode koode annda to koy henndi to koy fa'ata.